لا طبعا دبل الفلوس أيش فايدة ال-ايش فايدة العمر وأنا ما معي فلوس ما معي اللي أصرف بيه على نفسي ما معي إني لو مرظت ولا جاني صداع ولا شي إني اروح أجيب أدوية او حاچة طبعا مع تقدم الزمن الأشياء تصير أغلى فطبعا لو عندي ظعف عمري لو بعيش مثلا مية وعشرين سنة على نفس راتبي ولا نفس معاشي خلاص معاد المعا-المعاش ما راح يكفي شي لكن إذا معاي ظعف الفلوس في نفس الوجت بقدر أستمتع فيها.